عادة, نحب نبدا نهاري بكاس شاي ولا كاس قهوا, مع شوية خبز وإلا توست مع جبن خفيف وزبدا, نحب نزيد معاهم كاس عصير فاكها, بالموز وإلا بالتفاح, وإلا بالبرتجان, ساعات أوقات نحب نزيد معاهم عظاما سموطا, وشوفان مع الحليب, ولو حبيت نزيد معاهم حاجا تكون دافيا, لفطور ديما صحي يكون أحسن, يعطيك طاقا إيجابيا بتعدي نهارك بنشاط.